طبعا ، كل فرد لازم عندو حق اختيار البلد الي يغيد يعيش بينو - لان اذا الشخص ما ينتمي لهذا البلد ما عندو شعور الانتماء ما غاح يعمل اضافة ولا غاح يعملو بصمة بهذا البلد ولا غاح يشتغل شغل يعمر بينو البلد ، لأ غاح يبوق غاح ينهب غاح يعمل فساد فما غاح يأدي الدور الي علينو